Pos ave... ain un repertoriu enormi de mueblis palos sitius destintus del hogal o del trebaju. Nel comeol, tenemus el sofá, el sillón, la mesa de centru, el muebli la televisión, l'aparaol, la camilla, la mesa grandi conas sus sillas, la librería o el muebli-bar... Endispués, enos quartus, el prencipal o el delos ijus, están la cama o la itera,, la mesina de nochi, el roperu, la gaveta, l'espeju, el descritoriu i la estandería. Ena cozina, tenemus los armarius, la mesa, la lazena, Nel bañu, no puei faltal el romi. Ena entrá, puei avel un mueblinu, un çapateru i un espeju.